<hesitation> Karazana vatosoa ndraika: akao ny diamand a, rubis a, safira a, de grenat a, akao ny amethista, de grenat misy karazany maro a, grenat bleu, grenat vert, grenat orange, zany angamba le tena marivorivo akeo. <laughs>